a jarpala' lon <noise> chaqan ra'aj cuando qatzuq li qaak' li qatzuq li qach'iiw li qatzuq li li qakyej y chukop y li aaq <noise> qanejeel lon kajtzujun kik'in e re'en cuan kintzuq waak' wan kajwa'laj saqarek tyoox chel qa Dios xirya' chek chaqan, kajb'in chek, qatij chek qawaay y jinjipij kixiim li waak' kinya' kik'uya' li waak', kintzujun kik'in y kela' li aaq, kela' nik'yaj kyej y ela' juntir qach'ab'ej tons keki'kitek qawaj <noise>